Ny fakantsary nomerika de fakana sary <hesitation> ihany izy io fa ny mampiavaka azy de misy <hesitation> azona jerena ilay sary nalainao teo eo amin'ilay écran an'ilay fakantsary nomerika izay no mampiavaka azy amin'ny fankatsary taloha.